مشروبي - مشروبي المفضل هو القهوة من حسن حظي انها سهلة التحضير بس تحط كمية مناسبة من المي في غلاية القهوة وبعدين نضيف القهوة والسكر بالمقدار اللي يناسبك وتحطها على النار لين تبدأ تغلي بعدها تطفي النار وتسكبها في فنجان